Чароғ барои ман рамзи нур дар торикӣ аст. Ҳар вақте онро фурӯзон мекунам, ҳисси умед пайдо мешавад. Он ба шабҳои танҳоӣ ва омӯзиш пайванд дорад. Нур нури он гӯё роҳнамои фикрҳои ман аст. Чароғ ин нишонаи идомаи зиндагӣ, ҳатто дар ториктарин лаҳзаҳо.